Mansoyan amura yobi tai yobi nya na yobi nyai bwira n'wunə gən lii fautomgngi? yobi gun lii fautangngi, bəraki yobi bwira me bə qra rə təm nirə yobi bwirai bə kwabi kulabi rə təmba gəm, ni rə yobi nyai bə gra- gra rə təm ba gəm bəraki jii nyai bə fau go tə wutei go tənchotəngo jinya wa dautuwʊ bənə nyəngngai wʊ gʊ bən, mo yobi bwirai təm yobi nyai wunə gə lii fautang ka gəng mənni mwe me mɨnɨ yobi nyai, yəm bə jii bərə mo yobi yiyai, n bənəm ne chum ki, ki mo mum mən yəm chum wa sunən go kən kəmarə dɨjiim ga a jii nən nyaiwe, ki go mʊm mən yəm chum bəraki me tə yobi nyo kəmən wuwere kəmarang ka nən nəng a be rə do na tə nən yəm yobi nya wa dautəwe bənən nəngngai gu gubən mo yobi nya tə wu bulai wuna golii a mii yobi nya ka lii mən kojiiyu rə bali go ka suwe go nən nəngngotən yobi tə nyai a bwita nən nʊ, nən yogo daate, nən fau bwita nən nu, nən daa a bətəm ba nən nəm, nən yotən daa tee bəmba nən nəm, na nəbba wak bə nəm, na nəbba tau təmba nən nəməm nən yotəm daa nəb warigu ba kauwur bənəm rə nii mə bə fabbəni nən yotən daa, yo bi nya ka dautuwe, bɨngge mən suwere mo yobi nya ka dautuwe nən nəngnga yobi tə nyai, ni rə yobi tə nyaiga ka nəngnga fini rə yobi tə nyai bən nya ə mulamiya suraingngi me nyə ra ni rə yobitə nyai nəngnga surang kə mwaməng ki, mənni ji kafuriya guwi mənni jii ka furiyu ka furi bani nyami bani rutu manni rutahin jii kafuri mangula tanhuwa. yobi ta nyai suweri man gau mo chuwa kak mung man fau mo chuwa bwiyo mu, man tau yobi nyai ta mam suweri n'werran, niwe nira yobiyu, niwe nira nabbi ka yam ji nanngngari, me man fara mo, ni ra yobi ta nyai wu ba nangnga surang mwami a nangnga surang ka nyiyang mo ba rutannai manni ji ka furiyan yuwi ba gulatan bwa a chii guna yarra muri niyayiiyu a suwe ba nyang man fau yobi ta nyai na nandag a kak na nan nya tamba dijiimmam a gra, na nan dun yobita bwirai a bug, ta babba nan nam ba gro chareim ka di ka ka duban ra langngar a bug, manni ka duban ra kun, ku nyangkang ke ku gu bagi mamrere langngarii, bayai wumtanne langngar da dijiimman ki ki ba chu man nangnga swir da kunan manni wumtanne a bagiki ba chi da bwigate me nan fare yobi ra kunii a dagiye a tamba nan mam ba dijimmam man fau mo yobi nya a dagiye n'dii yom ki a chi yobi nya, n'chuwe yobi nya a nidywi a bwiya mu ni ra rabi bwirai yayira kaa chura, yagire ki kan nemgare mo chu niwe a rii ra furii bwirai a yamba guji a lii furii bwira ki niwe ka ba bwiya nyangnga, n'suweba suwai mo niwe ba bwiyo sangtanwer bara furi bwiraiyangu, manni mani yobi nyai kai bwiyate karii ba dabbamman niwe niwe kara yobi nyai, niwe kojiiyu ba dauu bamman nyangnga? niwe nyagu nangka kaba langya kojibau we tunko tufure nyaga malebo mwan nwerni mwabu yobe nyai.